Hainao nga ny nampivanitika anahy nefa efa zah efa hitanao fa sy ao koa sy, angay! De misaotra anao angay fa de raha sy teo angambany ianao de sisy namana nivangnivanitihana any tony eh, sady raha sy tekeo anga enao de sisy sisy hoe zovy indraika hahavita ny vitanao fa de misaotra angay ah, de tegna misotra angay ah.